والله أفضل الذهاب برحلة مع أصدقائي، ليش؟ لأنه الرحلة مع الأصدقاء تكون مليانة مرح وضحك، وأقدر أعيش أوقات ممتعة معهم، نكتشف أماكن جديدة ونشارك الذكريات سوا، ولكن الرحلة مع الشريك تكون حلوة كمان بس مع الأصدقاء <hesitation> يعني أحس بحرية أكبر وأستمتع باللحظات المغامرات مع الأصدقاء دائما تترك أثر جميل بالقلب.